ס'דא זייער אסאך מינע אייס קריעם. ס'דא וואנילע, טשאקאלאד, און ס'דא נאפאליען, ס'דא <hesitation> מינט, בירטדעי קעיק פלעיוואר, <hesitation> קעשו, פינאטס, ס'דא קערעמעל, סטראבערי, וואסער מעלאנע, באנאנע, און די ליסט ענדיגט זיך נישט.